हाँ काई ऐसे जनावर हेमेट है। कि नष्ट हुए सरीर के भागों को फिर से बनाने की अद्भुत क्षमता हे्मेट है। इन जनावरों की व्यवस्था यह है कि इनका सरीर कोशिका को दोबारा विभाजन कर ने <noise> नई संरचना बनावत है। ए क्षमता कठिन परिस्थिति में अपन अस्तित्व बचावे खातिर विकसित कियो जावे। जैसे गिरगिट, गिरगिट जब शिकारी ते बचने को भगत है। तो वो अपनी पूंछ को गिरावे है। बाद में वे अपनी पूंछ को बना लेते हैं। ए क्षमता उसी शिकारी ते बचावन और <noise> जीवन रक्षा में बदद करत है। स्टारफिश अपनी नष्ट हुई भुजा को फिर ते उगा सकते हैं। कुछ स्थितिन में यदि उकार एक भुजा बची रह जावे। तो वो पूरे सरीर तक बना सके। ए क्षमता वो का समुद्र में कठोर जीवन में ज़िंदा रहने में मदद करते हैं। ऑक्सिलुटर: ए पानी में रहने वालो जीव अपन आपनो, आंग रीढ़ की हड्डी और यहा तक कि दिल को भी दोबारा बना सकते हैं।